أحب قضاء ليلة واحدة في قلعة عتيقة، ليش؟ لأنه تكون تجربة فريدة، وأقدر أستكشف التاريخ وأشوف العمارة القديمة. في القلعة أقدر أعيش أجواء الماضي وأتخيل القصص اللي صارت، بينما بالقمة الجبل تكون حلوة بس ممكن تكون باردة وصعبة. في القلعة ممكن أستمتع بأجواء ساحرة وتاريخ غني.